अमि मेदिततिओन् कने ह कोइबोल, मेदिततिओन् कोइबोल कन एत खन्त परिबेश् लगे, द अबिस्वद् मने निजन् मन्तु खन्त कोइबोल रखिब लगे, जते मन तेकु हेरि बेलेक् बेलेक् मन्तु <hesitation> अस्थिर् होइ थगि बन लगे, स्थिर् कोरे कोरै थब लगे, ह मन्तु। त अबिस्वद् ल हेरि रे, हेरि फस्तदे मेदिततिओन् तु, दुन्य के फिसदे बच्क्ग्रोउन्द् दोत्, मने अबिस्विने हेरि ह्ēनेके। सफ्त् कुमल् त्स <hesitation> म्जुजिक त बजदि ब लगे जनेके, किब हेरि होइ गोल्, <hesitation> मेदिततिओन् म्जुजिक् बुले ह्ēनेके सबते असे, ते बने सप्त् गनर् हेरि तसे, ते हेतु, हेतु लगे नमि हेरि कोरिब परो। त अबिस्वद् अरु कि असे, तनेके मेदिततिओन् कोइलो, मेदित्ēत् कर् अबिस्वद्, अनुनम्बिरिलोम् कोइलो ब लगे, अनुनम्बिरिलोम् को अबिस्वद् ह्ēने। ह्ē अर् तनेके मेदिततिओन् कोइब परि, बकितु अरु एक्को नै, हेतु तनेके मेदिततिओन् कोइब परि, अरु अत तिमिन्गो लगे कोइबोल ह्ēनेके फस्तते। पथṁ दिन पुन सेकेन्द्, पुन मिनित्, तै सरध कन्त, तनेके तिमिन्गो लोइलो कोइबोल ह्ēनेके।